La tradición ta' kaj <hesitation> ma' tan ukäxtik umänik ukax ukinsik y uchäkik y tz'ik ti mesa ete sa' y y te'lo' käxtik max upaychi' ko'on a' paychi' jo'mij ti tz'ik u almuerzo y jo'mij tulakal nos y ma'lo' y into'on b'el inka'aj ti janal ya se b'el inka'aj ti janal ma'lo', porque inmentik lo que es esperar inpak'tik infamilia.